Jokua reta ko ikupe pe mbae omoata jare iku tatako ipomo mbaetiye oipi mbae yave ipuereta oajayepe jokurai jaereta oipi mbae iküpe jou reta ani jokua ipo.